<noise> Laha amin'i Malagasy moa izay da tsy da soa loatsy ny tragno miborida, tsy mba misy raha manakotako azy. Ka laha igny zay gny asia; da igny avao koa gn manaka gny ratsy ataonolo. Misy olo ta hagnosavy da igny manaka azy.